<hesitation> A cikin yʊwaltəbni, yʊwal youlitəni nʊ mə nyuwa. ləma yatəmgənɔ lei kwami jʊ a bwi mə swɨ yatəm kwamigi. Kwamigəno tʊtəm jino a buwabɔ bʊtɔ, nən tʊla, nən shena na mu nəngno jəjalənɔ nəngɔ mu yajilei miso ja bola təmle, be daagɔ nən dəm nyo nəngɔ mu yaji woi sai jə tɨm wo jə maa <hesitation> jə ja jəjalen jinolei su be mu nya ji təno, jʊ a bwi mə nyuwa ləma tɔɔtəm kwamigə lei domin fəmtəm jino a buwa bɔ bʊtɔ tɔɔtəm jino a buwa bɔ bʊtɔ. Nam tɔɔtəm jino a bolagɔ gəmi maa a buwabɔ bʊtɔ ge Kwaamaga fe kowane jəl nə gola sutən gəni jʊ mə nyuwa ləma tɔɔtəm kwamigəle nəngəni tɔɔtəm gənɔ mi nə bola bʊtɔ namu nəngnɔ jəjalinɔ. Na maa saa jəjalənɔ ya wʊni yɔ mu nə jile, to jino tɔɔtəm jino a buwabɔ bʊtɔ. Jʊ a bwi tɔɔtəm jino a ləmi nyi. Na mʊ nə ji jəjalənle kwang kwangi. Ko na ja kon daaga kʊta nan tɨ kəgai sai jə bwang munle, na mʊ jou jəllei sai jə bwang munle. Ko na mou nya ji a fe nan jou ji sai ja bwang munle har mʊgɔ lɔng. Tɔɔtəm jino mi bola bʊtɔ wo jʊ a bwi mə swɨ kwamigɔlei. A na na a be na gola tikali kemənɔ gəmi, nəngnə kemən nan dou win swari sɔl mun sɔl bʊnən. Jʊ a bwi mə swɨ kwamigɔlei.